உணர்ச்சித் தூண்டுதல் மற்றும் சிலிர்ப்பு: உற்சாகம், ஆர்வம் மற்றும் எதிர்பார்ப்பு ஆகியவற்றின் வலுவான உணர்வு, அடிக்கடி பந்தய இதயம் அல்லது வயிற்றில் பட்டாம்பூச்சிகள் போன்ற உடல் உணர்வுகளுடன். சாகசம் மற்றும் ஆய்வு: புதிய அனுபவங்கள், இடங்கள் அல்லது செயல்பாடுகளைக் கண்டறிவதில் ஏற்படும் சிலிர்ப்பு மற்றும் தெரியாததை ஆராய்வதில் வரும் சாகச உணர்வு. சாதனை மற்றும் சாதனை ஒரு இலக்கை அடைவதில் உற்சாகம், ஒரு சவாலை சமாளித்தல் அல்லது நீண்டகால லட்சியத்தை நனவாக்குதல்.